हेयरड्रायर को बार सुखावे वाली मशीन भी बोलत हैंगे। हेयरड्रायर एक विद्युत मशीन होत हैंगी। जीखो हम जब हमारे बार गीले होत हैंगे तो ओकर चालू करके हम अपने बारन को सूखा सकत हैंगे। जेसे हमारे बार जल्दी से सूख जात हैंगे। हेयरड्रायर चार प्रकार के होत हैंगे। परंपरिक, आयोनिक, सिरैमिक और टूललाइन। ई हिसाब से जैसे सर्दियन में हमारे बार गीले रहत हैंगे तो हेयरड्रायर यानी कि बार सुखाये वाली मशीन हमारी बहुत मदद करत हैंगी। बार हमन के हैं गीले ओकर सुखावे के लाने हम प्लग में लगात हैंगे मशीन को और मशीन को दबात हैंगे ओमें एक चालू और बंद करावे वाळो बटन लागो रहत हैंगो। जब ओका हम चालू करत सो ओ मशीन चालू हो जात जब बंद करत सो बो बंद हो जात। मशीन को चालू करत सो ओमे एक पंखा जैसी जाली लगी रहत ओकर अंदर पंखा <hesitation> लागो होत।